Este äj nku'tpa't este aguacate ju ah perdon, ät nku'tpa't agua este owi' con este säjkänäji'k, nkäs ntzäkpatät waka mole, nkojtapyatät este nkojtapyatät este tomate, nkojtapyatät cebolla, nkojtapyatät niwi, nkojtapyatät cilantro, y kana, jejtzyetät nku'tpa wakamole ja'a owi'ntu owi'nhtumä